أنا أعتقد إن أصل الكون مرتبط بالله تعالى, كثير من الأديان تأمن إن الله خلق الكون, وكل شي فيه بقدرته, بالقرآن يذكر أن الله خلق السماوات والأرض في ست ايام, وهذا يعكس نظام وترتيب سبحان الله على خلقه, الإيمان أن الله هو الخالق, يعطينا شعور السكينة, ويعزز فهمنا لمكانتنا في الكون.